हम एक महीना में इक्को बार खाना बाहर से ना खरीदीना, हम बाहर से सब्जियां खरीदीना और वोके खुद पकाइना और खुद खइना बाहर से खाना खइल। सेहत खातिर बहुत नुकसानदायक साबित होला स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हम सब्जियां और अनाज खरीद के अपने घर अपने रसोई में खुद बनावल पसंद करीना।